لو في حيوان يمثل شخصيتي ويمثل كياني فأعتقد إن هذا الحيوان بيكون الأسد، لأن الأسد كثير يتحمل ظغوطات كحيوان، أنا كمان في حياتي كإنسان أتحمل ظغوطات كثيرة، ولكن أطلع من هذي الظغوطات مثل الأسد ما يهمني شيء بر.